أعرف عن الصين أنهم ناس عمليين جدن بيحبوا الشغل وءءبيحبوا التطور وإنشاء فكرة خاص بيهم زي الدنيا الثقافة منجز-منزجبه عندهم في كتير من الشخصيات